குகைகள் மர்மம், ஆய்வு மற்றும் நம் காலடியில் மறைக்கப்பட்ட உலகம் ஆகியவற்றின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. நான் அவர்களைப் பற்றி நினைக்கும்போது நினைவுக்கு வருவது இங்கே. இருள் மற்றும் மர்மம். மிக முக்கியமான அம்சம் இருள், பெரும்பாலும் முழுமையான மற்றும் முழுமையானது. இது மர்மம் மற்றும் தெரியாத உணர்வை உருவாக்குகிறது, உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பது பற்றிய நமது ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது. நிலத்தடி உலகம் குகைகள் மேற்பரப்புக்கு அடியில் ஒரு மறைக்கப்பட்ட உலகத்தைக் குறிக்கின்றன, இது நமது அன்றாட யதார்த்தத்திலிருந்து வேறுபட்ட இடம். அவை பூமியின். உட்புறத்தைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகின்றன. ஆய்வு மற்றும் சாகசம் குகைகள் ஆய்வு மற்றும் சாகசத்தை அழைக்கின்றன, தெரியாதவற்றில் துணிந்து அவற்றின் மறைக்கப்பட்ட அறைகள் மற்றும். பத்திகளைக் கண்டறிய நமக்கு சவால் விடுகின்றன. புவியியல் அமைப்புகள் குகைகளில் பெரும்பாலும் ஸ்டாலாக்டைட்டுகள், ஸ்டாலக்மைட்டுகள், ஃப்ளோஸ்டோன்கள் மற்றும் பிற ஸ்பெலியோதெம்கள் போன்ற. அதிர்ச்சியூட்டும் புவியியல் அமைப்புகள் உள்ளன.